E nder leydi am, ɓe naatnoytaa ndewti mawnde ɗiɗi. Wala waɗi football e basketball. E nder hirsitorde, ɓe naatnoytaa fiyaande ka football tawi ko hoore maɓɓe, basketball o waawataa jangoje kuutorgo.